Bula dua sona ita tanu perayaan <hesitation> hari ini perayaan ini hari <hesitation> ini Valentine ini biasa ni bula dua.